Pi fari na sciarpa è necessariu sapiri cusiri. Doppu aviri scigghiutu lu materiali ca solitamenti è di lana, si havi a scegghiri la grussizza di li vugghi pi arraccamari. Na vota ca si hannu tutti li cosi, si parti cu arraccamari lu primu anguliddu di la sciarpa e chianu chianu si va avanti finu a cunchiudiri lu travagghiu. Chiù o menu pi completari na sciarpa ci vonnu tra li cincu e setti jorna.